Mhm, e, et, ino cah xopantla quiyabi, quiyabi usieuah, cah youtlaquis ya pieba tuna, ya tuna, porque acmo itaguantarouah porque tlailibisca tuna, ino yahca yapiebas, yapiebas, horita, horita sieua, horita sieua, pero cuquiyahcah yauyautla ino cah sieua ya piebas yaca tunas, ua yeh ino acmo itaguantarouah porque tlailibis ocachi cuc tuna uan ihcuac aves amo itpihpia utzintli, ua ahco cuali nitiahahcoltia tleca porque arga tuna, ua ihqui pos sieua, pos mox cabolalibis pero tecubiah utzintli pos tucu tiahacoltia tlaca porque itpihpiah utzintli, pero ihcuac amo tisihsicui quimox argaolquiah lalibis acmo cuali nic tiquihquisa porque quiyabih pos sa de ompa ricuih utzintli porque quiyabih, pero horita, pos horita yacah ya ya opa sieuah, horita ya opa pilantzitzin mocohcocuah tlahtlatlasih, tlatutunia, tlatzompilebi porque ya opa yacah yasieua cah yasieua lalibis, horita masantlen masapano ino noncah ustepa yacah yacah oita ocsipa yoncah xupantla sapa ya peuas cuaresma yacah yapeuas tunas Pos neh toua ocachi cuali masieua ua mahcamo tuna porque horita tuna, horita ya peuas tunas ocsehpa pero tetchiusaqueh pos amo uili tchiuah niontle, tleca porque yapeuas tunas, ua ticaguantarusqueh masqui ihcon, masqui ihcon masiieua matuna pos ticaguantarosqueh hasta maxopan tza hasta matixopancalaquicu, osehpa acmo yeh acmo, acmo it acmo itsentirosqueh lalibis ino tuna, pero horita pos quemah yahca yapiyah cah yapia acmo lalibis beyi, por eso omemetztlie polibi para tun para sieuas, porque yahca ya piebas yaqui ya tunas, pero pos nimodo, quetchiuasqueh pos san tlapic, san tlapic ma matcaguantarusqueh, ticaguantarusqueh, ticaguantarohtibe de por si arga tuna, pos nimodo pos ocsehpa tchiuasqueh, tic tcaguantarusqueh, ticualaguantaruhque xupantlah, xupantlah alascaualquia itcualaguantarohqueh, uxa ocsehpa, uxa ocsehpa tunas uhu xisxehpa, xisxehpa uuhpa itcaguantarouah, tuna, quiyabi, sieuah, ticaguantarua pos nimodo, san tlapic pero iuhco, tec pues ticaguantarohtibeh iuhco ticaguantarutibe pos iuhco itpanotibe noch nochi xibitl itpano ihcon itpanotibe, pero ticaguantarusqueh masqui, amo itmihmiquesqueh itcaguantarosqueh.